Mua më përqen të ha fort misht burë te zjarri, mishtë të pjekur, pero mishtë pregiata, çë isht mishë çë vjen ka lopa, animej tratartur mirë si mënd jetë misht di angus, di kobe, çë është, ovviamenti kustar shumë.